العربية بتتكون من المحرك يعني اللي هو بيشغلها وبيديرها كلها والهيكل اللي هو جسم العربية نفسه وفي العجلات اللي هي بتتحرك بيها وفي الفرامل وفي اللوحة الأم بقى اللي هي بتجمع كل المكونات ال- الالكترونية بتاع العربية